﻿Ndeivove yae aja vaera se oficinape, ani aëvaera <hesitation> ketita yae, mbaeti ima ayembo tarda jare <hesitation> ayembokambio vaera, ayeapo kavi vaera, ipuere ñanemiariyae diez minutosko aipo <hesitation> opa vaera ayeapo kavi, jukurai aevaera keti aja, ya sea separaikiape, avaera apasea, ani ajavaera aporombovisita mbaeti ima aiporu tiempo ayembokambio vaera jare jare ayembo alista vaera